<hesitation> hama <hesitation> ɖe le mía sia mí tsɔ kã na nu. Ne ŋɖe dza gble ɖe mí le aƒea mea, mía be aƒe me mea mí tsɔ kanɛ. Hama ehiã be a nɔ mía shi ne <hesitation> azikpe o azikpeo dzi no nàna nyi ɖeo kaka va yina <hesitation> ƒlẽgu ne o tsɔ ka woa, eva nɔna ɖuɖu, eva ɖu azikpea va nɔna avɔa ʋuʋu. Míe tsɔ na ʋua- hama ma, mí gba tsɔ na plẽgu bu ye mí tsɔ na hamtrɔ kanɛ na be azikpeo ye mí dzrana wo ɖo. <hesitation> Ne míe le aƒe me, ne mía be kodzi ne mí tsɔ wɔna dɔa, mí tsɔ na hama ŋɖo ne kodzia, <hesitation> e mí xɔ vɛ wɔ na dɔ le agble. Hama ewɔna dɔ sugbɔ nɛ mí le mía be aƒe me. <hesitation> kapita wa be dɔwɔ nu <noise> <hesitation> kapita woa, o zã na hama, o zã na <hesitation> preni, o zã na, lɔŋ preni, o zã na <hesitation> akobɛ, o zã na <hesitation> ƒlẽgu, <hesitation> o zã na gboɖa, o zã na <hesitation> epɛ, enuao kipta o zã na ewã lo.